Seshanba kuni haqida o’ylasam <hesitation> hayolimga suzishga borish voqeasi keladi, chunki yoshligimda har seshanba <hesitation> otam bizni suzishga olib borardi. <hesitation> Judayam suzishni o’rganishimizni hohlardi va biz ham har seshanba kuni suzishni o’rganishga borib <hesitation> muvaffaqiyatli ravishda o’rganib olganmiz. Bu bizga hozir juda asq otadi.